I karazany zavatry magnitry ampiasaina amin'ny fandrahoana: de selery, ndraiky kotomila, avakeo tongolo raviny avekeo persil, avakeo magnaraka zany persil tongolo be o, poavra, sakaitany, tongolo ley.